עַנְדִי רוּטִינִי אֶל-חַאס בְּחָאלִי בְּחַאל אִי וַחַד, עָדָה כַנִּפִּיק עַל סַבְּעָה דִיָּאל צְּבָּח, פֻּתוּר דִיָּאלִי כִּיּוּן תַּקְרִיבָּה עַל תְּסְמָאנִיָּה, אֶל-עַדָ'א כַנִּחַאוּל נָאכְּלוּ עַל אֶל-וַחְדָה בְּאַחַד אֶל-צְּפַר, אַמָּא אֶל-עַשָּׁאא פַּלַאק יִכּוּן עַל תְּסְמָאנִיָּה דִיָּאל אֶל-לַיְל, וּמִן בְּעָדַה כַנִּכּוּן מֻסְתַעִד בְּשַּׁא נִמְשִי נִנְעַס עִם אֶל-חַדַאש דִיָּאל אֶל-לַיְל. הַאֻוּ רוּטִינִי כַיֻּסְעִדְנִי וְיִכּוּן מֻנַזְּם.